Tedi nrida xa'á, daxa anda'á hu otate ngueni yini ngueni, un nakadanguano nachonó nachono dinji xhí xhin nadakenó <hesitation> xhin azucar xhín xun xuná dakuini xhin xuxu hu daxano un yin xhin naña xhin xu unuxun xun nguekoñadii ihó ka inka ná nakadanguanó na ña tú ña tú inka, inka, inka fruta na kayp ihá ngueni xhinki ngueni ya'na ngueni xao'o ni yoko ña diin ti kingui ihó iin tiempo nana na ihó xa nakano ña kí.